بحب أكل دايماً بيبقى طعمه حلو خصوصاً لو اللي بيطبخ شاطر، وبيعرف يستخدم البهارات و <hesitation> و طبعاً بتبقى أنضف بكتير من الأكل في المطاعم، عشان بقى سوء التخزين والنضافة ممكن متبقاش أحسن حاجة وكده.